אַלּוּ עֲזִיז, אַלְף אַלְף מַבְּרוּכּ הַזּוּוַאג אָצַחְבִּי, פַרְחַת לִיכּ בְּזַאפ פִי שִמְעַת הַחְבַּר וְקִנְתַמַּנّى לִיכּ וּלְעַרוּסְתְּכּ חַיַאת סַעִידָה כֻּלָּהּ חֻבּ וְהַנָּאא' וְזֻרְיָה צַלִיחָה, אִן שָׁאא' אֵלְלָה. נִתְלַקּוּ קְרִיב בַּאש נִפְרַחּוּ מֻגְּ'מַּעִין, וְקִנְעַיְט לִיכּ בַּאש נִקּוּלְהָ לִיכּ מִן לְבִּי.